אה פִכְרַת תַחְדִיד אֶלְאַמְוַאל לִי כַּיְכַסְבוּהَا אֶלְאַגְנִיָּא פִיהָ מַזַאיַּא וּפִיהָ מֵין פִיהָ מְזְיַאן וְסִי, וּמֵן גִּ'הָה יְמוּכֶּן תְּעַוֵּנ פִּי תַּקְלִיל מַפְ'וַארַקְ אֶלְאִגְתִצָאדִיָּה וּתְחַפֵּז אֶלְעֻדְלָה, וְלָקִין מֵן גִּ'הָה אֲחֻרָה כּתְקַדֵּר תְּוַקֵּף אֶלְאִבְדָاع וְאֶלְאִסְתִתְמָאר חֵית אֶנַּאס לִי עַנְדְהוּם פְּלוּס בְּזַאף כַּיְסְתַתְמְרוּ פִּי אֶלְמַشَارِيع לִי כּתְחַלִּי פוּר לִי כּתְחַלַּק פְּרָסַה פְּרָס אֶלְעֻמָּל חַאס יְקוּן תְּוַאזֻן בֵּין תַּשְּׁגִ'يع אֶלְנַجَاح וּדְמַאן אֶלְעֻדְלָה.